जुस लैत सुविच रो बोली तो जुस तेरको तार नांगी होन कोई दी और से तार तेयिके सुविच पांडी होन जोड़ियेन्दी जो तेयिके नांगी तारा पांडा कोई आदमी छुयिये दा होला और हैओं सुविच ओं देंदा कोरी तो तुरंत तेसिक कोरॉण्ट लाग्दा। और जे हैओं बांद देंदा कोरी तो से छुट जांदा एक दम।